La mia aventüra pi recente al e staita andé 'na zmana ën Romagna a Cesanatico cun ün gruppo d'amis e al e propi piazüme, al a entüziazmame përché suma andait a vëddi dë coze che l'avìu mai mai vist prima e cuindi al e propi piazüme andé li